Karazana zavatra vita ame lamba zany da ohatry oe lamba- lambampandria, <hesitation> e rideau, e bodofotsy, akanzo lateo moa akanzo siky, da ao koa gne fonogne coussin gne seza io.